दक्षिण कोरिया एक बहुत ही समृद्ध और संस्कृतवान देश है। इमा बहुत ही पुरानी और अपने पड़ोस देशी जैसे चीन और जापान की बहुत ही जुड़ी परंपराएं हैं। जय मन इक्कीसवीं सदी के आसपास दक्षिण कोरिया की संस्कृति पूर्व एशिया में काफी लोकप्रिय हुई गई। जायको कारण आए दूसरे देशों के लोगों के लिए यहां घूमने आना। दक्षिणकोरिया की मुख्य परंपरा में शामिल है यह एक दूसरे को झुक के परिणाम करत है। और एक दूसरे को उपहार देने में बहुत सम्पन्न होत है। ये बहुत एक महत्वपूर्ण परंपरा है दक्षिणकोरिया के लिए।